Hitaane ujunere e teemeɗɗe jeenay e noogay e jeegon resa kane laamiinooma Iran. Laamu makko duu juutii. Nden non ɓe laatinooma eɓe mbasoroo mo sanne. Faa ɗo ngonɗen jooni, Iran ana heddi wadde yawtere muuɗun yiitumawuuri. Ayyo.